أولاً كرة القدم, فهي تتطلب مهارات في اللعب الجماعي والتحكم بالكرة, ثانياً, السباحة, فتعتبر رياضة شاملة, وتعزز اللياقة البدنية, ثالثاً اليوغا, وهي تركز على المرونة, والتركيز, والهدوء, والإسترخاء, فهذه جداً أحبها, كذلك كرة السلة, فهي ج- يعني لا بأس بها.